Paia, buak, kukana, tana, taunima, paia mana buak, paia mana kukana, paia mana tana, paia savon. Paia mana paia, paia mana buak, paia mana kukana, paia mana tana, paia mana taunima, paia mana <hesitation> buak, paia mana kukana, paia mana tana, paia mana taunima, voa savun.